अन्ग् न्वो है मन्येइ फक्वन्प हौल् यरे किअ मेन्सेस बए रिपहेने। एम्ब्रए मन्सिह न्थओ न्गोवे। मन व्र फक्वन्प और् रिपहेने प्रेको बन्सिन् एमक्के, म बेखिनिअ। अम्तत्, थओ ग्वेगो सेर् सोनि थओ कुअ। भ रहेस सुब्जि बेसियेन और् भि योरे किअ अतुइ वेनेन्। म्ब रहि बे अ बेअन मुस्तर्द् ओइल है थव बन्ग्सिन् जेन्गि दिहनि थक म्ब जन्ग्सिन् जैय। नुअ है बन्ग्सिन् थौ, थौ गथन्गुन, बन्ग्सिन् जेन्गि प्रेफेर् खलम दिहनि थक है हो। म्ब्र है जेन्गि मुदुम्पन् नि थक इब म्ब जन्ग्स जैय। भन्ग्सिन् बे रेपिने थौ को जब थै गेज् ब जने जैय, मैअ होजुम् जैय। म्ब रहि बहुत् बन्ग् छै हेअव्य् जैय जै जेन्गि फेति सित् जैय न अलि। फेति म्ब बेअ लिवेर् बर है, थौ म्ब बेअ जेन्गिने रेपिने होजिन, बन्ग्सिन् जैन जैय जेन्गि कैन जेन्गिने थौ गथन्गुन, बन्ग्सिन् ब है यरन्।